ذات مرة، عُثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب. كان مفتاحًا صغيرًا جدًا، لكن قوته كانت لا تُصدّق. حمله شخص فضولي وقرر تجربته. فتح أول باب في منزله، لكنه اكتشف أن المفتاح يفتح أبوابًا لأماكن غريبة، كل واحد منها يحتوي على مغامرة جديدة وأسرار لم تُكتشف بعد.